Mi ɓuri yiɗugo lewru Desembar ngam mi anndi e wodi ɓalle-ɓalle higiraaɓe e bandiraaɓe e wondaabe am. Mi nana belɗum so mi yi'i yimɓe e te'a rewɓe. Ngam minma mi naana ngal am e don wara.